افضل الاحتفاظ ب اسمي لأن أنا بحبه و اسمي عامة جميل و ناس كتير بتتمنى ان هي يكون اسمها زي اسمي اممم لان هو أسم قديم و في نفس الوقت حلو <hesitation> و شيك والناس كلها بتحبه يعني